ما بعرف الكثير عن عالم <hesitation> الكائنات البحرية والأسماك وهذى الشغلات وهكذا, لكن لوإنى راح أكون سمكة, فأنا أبى أكون سمكة شكلها حلو <laughs> مرة حلو, ملونة وزاهية ملفتة للنظر يعنى، هاى الأسماك بيحكولها أسماك الزينة، بيكون شكلها مرة حلو اكيد أبغى أكون وحدة منهم.